Kɛɛyǝ kɨ ŋ́ pa nyɩŋ kɨ ŋ́ po suu wǝǝ wɨ kaamɨ cɩkɛɛyǝ mɨ jaŋtayǝ mɨ mɨ <hesitation> mɨ yeeyǝ vǝ́ nɨŋ mɨŋ cɩkɛ-cɩkɛ lo roŋ lǝ̈ wǝǝ ǝ lǝ́ǝ kpɨ. Mɨŋ ǝ lǝǝ kpɨ e lée fii nyarɨpirǝ. Jaŋtayǝ ŋwɨ vǝ́ la nyɩŋ lǝ̈ lǝh pǝ ŋ pa laarɨ lǝ̈ rɨ yeeyǝ ŋwe vǝ́ la nyɩŋ lǝ̈ ko lǝh pǝ ŋ pe yee mɨ lǝ̈ kɨtʊkpaakǝ rɨ atɛɛkǝ kɨto vǝ́ na nyɩŋ pǝ wǝǝ, wǝ lée fii mɨ nɨŋ taa mɨ ŋ nyɩŋ pɨ.